القراءة، أقدم هواياتي هي القراءة، وبدأتها من مكتبة المدرسة. حبيت أنني أقرأ القصص القصيرة دائمًا، وأني أقرأ دائمًا قبل النوم، لحد ما بدأت أقرأ في الكتب اللي في المكتبة وأقرأ مراجع وكتب كثيرة.